﻿To ɗabba kala kalane dabba kamandi na rina aria tikau raka araitikaya ɡiɗi kai meti metinima ɡiɗi kaნale zawa aka hni bare hma ɡuɗilika ɡuɗuliniya ɗolene se kamai neni <noise> sorun yan kamai hni sorum yam sai sakaiya bata yai 'yakara azuni yu 'yakaka azuniya shinɗi dikama zambulunka amma in kana saka mettinkiya hna ɗika ka tikaima se kanaiɡiɗ ɡiɗi ɡarkene wayansuku <hesitation> wayini ko ɡarkene asa tikau se tameda mei mettinki to hankalika na ɗawa ka hni hankalika na ɗawa kata mei dama indai kai tawakkali katala burba baya se kanai ɡaba waɗi sai kanai 'yan tikau mewaɗine to mefa ɡȉdai bay se ka iletu kaulani mandi dikafa me 'yamfa lafiya bai lafiya aye tunda 'yakanna kaza 'yakonna kaƻa to mena ɡiɗa i bai saboka ɡiɗa i nɗini men man farika kadika ya i hauri katala burba ka i hauri ka tala burbaya nɗine babara tikau nɗine ba buska meni ko rai ɡiɗi ami sai barkau bare tiya fata wa tak na asaka meni kuma ko le wuni se ase barkau lawai sai ra hna raikau sosai nadama ya fata waɗi ka nana askameni kayaɗɗa ka ϓay baya ko ka shiri manɗi ka 'yaɗi atala burba naina wai. ﻿Kana nɗene 'yatakaya 'yataka har abada ka yardaka ka yardaka yai baifa akata shirimatala burba talaburba nɗenetaka a aresheta manɗi nni nɗene kau bare tika me se kaɗa dikau kare nusikau ayemaɗai ɡambayikau kare nusuka ka ɗai to ɡoɗa atala burba tala burba yadda ka kare hna yamnagoɗikau se waɗi ikada nanan si baima ka nɗene katedu menya saida nna nanan sibai te sabaka ɡiɗai amfani mucim ne nni men man ratinka raitikai raka araitikai se tameda nɗene mettinki ko ɗabba ko adama caukaka zumbulum ma nɡa sosai cawuka zam buhunkaya kaydda <hesitation> karabaka nnima sai kanai ɡiɗi karabkau ka nnima sai kanai daɡu adama afutani se tameda ka dawutata kwanne ndane se metan mushe kayadda ka yinabai sedai kayay hauri mottinki metiniya se dai kaba ɡise ka farese inkaɗa ka baɡase kafirese baikuwa kadafu mayanni waɗi kuma nasa kaiya mase ნale zawa mentanuka siyata tala burba yadda ma'yanka nɗini se kwam ɗai nɡaნai mewadiba se da metika sauka ნahu zawa kazawa ta ɡaraka 'yaitausakkali kawai ndaɡe tala burba yinteka waɗa lawi ɗika se kad dika kayina tawale kali ami bai kayay amნi etikase to riwata inan yikabai tindandne bare tikau rewata yina yikaba nɗene asuka meni.